To ɗum wii ñamruki yeeso kam, kanjum woni neɗɗo heɓa koyɗi mum ɗi ngarta goonga, neɗɗo heɓa hewta to yeeɗi yaha, to haɓi, to haɓdi huwi, ngam yaha baññe, ngam hewta baññe, heɓa hewta ɗon ɗum to yeeɗi hewta.